ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں سکول پڑھدا ہاں۔ سکول وی ایسا جو تقریباً اک میل جیہاں پیدل چلدے آں۔ تے اسدے بعد پھر مست رہا سی۔ پھر اصلی پھر اللہ کرے، کردے کر دتا۔ ستر، اٹھارویں جماعت تک میں تعلیم حاصل کیتی سی۔ گھر دی اصلی گلی دی غربت ایسی سی جیہاں ذمہ دار ٹپکے بندہ سی۔ ذمہ داری کر لئی سی۔ مہینے وچ رکھ لئی سی۔ شادیاں خود وی کر لئی سی۔ ایسے طرح ٹائم پاس کیتا۔ اسدے علاوہ جدوں میں اپنی جوانی دے سال بچا گیا، پھر میں مزدوری کوں نکل گیا۔ گھر دی غربت ایسی سی تے وی ایسا لیکن کم کم۔ کاروبار نہ کھا لیا۔ پھر میں مزدوری کوں نکلا۔ سب توں پہلے میں اسلام آباد چلا گیا۔ ایسے راج بھائی دے نال گیا سی۔ اسے اسلام آباد وچ میں اللہ دے اقبال اوپن یونیورسٹی وچ کم کیتا سی۔ تقریباً کافی عرصہ تقریباً ست چھ مہینے کم کیتا۔ اسدے علاوہ کئی کمپنیاں سی۔ اس کمپنی نال والی کمپنیاں سی۔ پھر اسی نال اگے آندا اے۔ ٹیکنیکل ایسوسی ایٹ کمپنی ہی سی۔ اوہ مرکز تے کم کیتا اے، اوہ فیکٹری وچ۔ کجھ عرصہ اتھے وی میں نے کم کیتا نال۔